خيرك يا معلم شو نسيت؟ إحكي لي شو صار معاك؟ إسمع أنا معاك نقدر نخرج -نقدر نطلع، نشربو حاجة، نفضفضو شوي شوي ، وحتى حاجة ما تستاهل، غدوة نهار جديد إن شاء الله كل شئ كل هم هم يزول، جدر خاطرك تخليها.